Tekniky ra ôhatra oe <hesitation> hitono hena ary azahoagna tsirony tsara vôlôhany, tititehigny tsara le hena de lay izy tititehina igny alaigny amnjay le raha afangaro anazy ôhatrazao ry tongolo lay, ry sakaitany, de asitrika amin'ny, gny tegna tsara zegny afangaro de le matonga azy tititehigny beky izy hisitritsitriky tsara amin'ny <hesitation> agnatignatinle hena de igny amnjaio izy misitrisitriky tsara igny atono de azahoagna anlai <hesitation> hagnitry tsara de azahoagna anle sakafo matsiro.